Овози дарёи кӯҳӣ ба ман бо тозагӣ, нерӯ ва озодӣ монанд аст. Об бо суръат ҷорӣ мешавад, мисли ки намегузорад чизе онро боздорад. Ин овоз гӯё дили кӯҳҳоро ба тапидан меорад. Ман ҳис мекунам, ки ин садо илҳом мебахшад ва нерӯи нав медиҳад.